Tɔɔ baá bisí dʋ sɩ séé álámɩnáá loó kubéé yá? Kubéé dɩí yá sɩ yofó béeréé dzɛ, kubéé dzɛ. Ŋñná sɩ bíɩ ba kpá bɩ mɩnɛ baá fásí ka lísí bʋ bɔkɔrína bʋʋ kaa ká bʋ bíre dí mɩnɛ kpóñ-kpóñ-kpóñ tɔɔ bʋ tɛlɩyá bíre díí ŋñná sɩ bíɩ ŋ sála dɛ, ŋñná bʋ kubé ká la tɩtɩŋɛ bɩlɛ. Ŋsɩ álámɩnáá tukúwá béeré lɔ ŋñná béeré mɔ, mɩnɛɛ bʋwɛɛ dzɛ. Tɔɔ kubé káná, wɛ tʋtʋŋɛ kakɩ béeré lɔ mɩnɛ kéé ka límɔ wɛ tʋtʋŋɛ kakɩ béeré ñbɔɔ, ka gnimoó yɛ tʋtʋŋɛ ró kakɩ béeré ñbɔ. Kubéé sɔkɔwá mɔɔ baá tɔkɔ bɩ. Ŋñ tɔkɔ bɩ bʋká bɔwɛ. Bʋʋ fɛ álámɩná ŋsɩ díɖeeré límɔ mɩnɛ álámɩná tɔnɔɔmɛ. Bʋdé fɛ áláa, bʋdé fɛ afána ŋsɩ biya tiba mɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ kubé, baá tɔkɔ bɩ káwayɩ ŋsɩmɔɔ, baá tɔkɔ bɩ bʋ lɔlɔ ŋsɩmɔɔ, ŋñná baá kʋsí kɩ baá dʋ ditomɛ álámɩnáá tɔkɔ, tɔɔ kubé ŋñná baá kʋsí bɩ mɩnɛ ka ŋala fɛ bíya ŋsɩ bɔŋbɔŋsɛ, báa bʋ tá táa yɛ biyaá, báa aŋʋʋ lɛ ɔɔ tɔkɔ, báá sɛkína bí sikiri, ŋñná sɩ bʋwɛ tʋtʋŋɛ mɩnɛ, bʋwɛ tʋtʋŋɛɛ yá tɩtɩŋɛ-tɩtɩŋɛ. Bʋdé fɛ álámɩná bíɩ ŋ di dito ka tɛlɩ ññ lɛ bʋ kubé baá bɔɔ bá yáa bí mɩnɛ ka tɔkɔ, bʋʋ kpína dito bɩrɩsítɔ lótomɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ, baá tɔkɔ kɛ ka weésósó, lɔ baá dʋ kɛ ditomɛ ró baá tɔkɔ kubé, kadée yá, kadé fɛ álámɩná, bʋtɛɛ sɩsɩ bɔɔ. Lɔ ká wáana mɔɔ álámɩná bíɩ ŋ wɛná bɩ bʋʋ yɛ fɛnɩ kɩyáa, ŋñ gnañ bɩ ka yúkú biina. Yáa sɩbé, fɔlíŋɛ ŋɩrɩ wɛ báná tána kubé bɔɔ, bʋ yelé bʋwɛ biinaá yá bʋlɔ, ná ŋɔɔ wáana bí dzé lɔ bʋvʋʋ lɔ ŋ tɔdzɩ bí léle, ŋñná sɩ ŋñ yála ka gnaŋ bí okerere, bʋyɛ biina-biina ké. Ŋnáa?